Ko'o uk a'ax nyëmëd madyaky juech dun i'ixënë ko'o ji'im mëdatëp mët'skë xondakpë a'ax tyam bi'i a'ax nyëtëp chyajtëpxë tyam a'ax je'e yamanatyë jadun dun i'ix.